Pos el brancu pa megu es la colol dela pintura dela nuestra casa a ca branu, que ai de branqueal las paeris. No es comu enantis que se branqueava polos fínfanus i polas malotías peru mos sigui gustandu de vel las paeris, las charcas, las canalis i los arcus pintaus de brancu. Amus, pa nogu es quasi qu'una cerimonia el pintal la casa: es comu l'emprencipiu del branu.